Ka pa wɛɛ wǝǝ a láa tʊʊ mɛŋwǝ kɨ ǝ fɨ tʊwɛ <hesitation> otuwɛɛye e kpii rɨ yawayǝ. kɨ ǝfɨ e kpii rɨ kɨ ǝ fɨ tʊwɛɛ e kpii kɛ mɨ kpii tʊwɛɛ ka mɨ wɛ a la wɛɛ kɩɩkɩ a láa wɛɛ wɨ loh ko kiyi kɨta. a saka va la saka ko a la fɛlɩ vǝ́ a la ka fɛlɩ ko vǝ́ wɨ la kpaa ko e le piri ǝ lǝ fɨ ǝ lǝ tɨnɨ